दस्त् फुर्निशेर् एफ्फेच्तिवेल्य् मने तबुल् ने प्रए, <hesitation> धुलपुर् कमरे अतैगन्। फिर्स्त् ओफ् अल्ल्, <hesitation> तबुल जुति बहेरौ गय, <hesitation> थननन्ग् बहेरौ प्रोयुजन् गय प। पिछरोतु नएम जन्ग्, <hesitation> जितु दस्त बरनन्ग् लैनुन्ग। <hesitation> नम्पए अन्ग् बबु जितु जि लन नेगु गर्नहये। जितु जि जितु मजए तन्गु जुब दस्त, पतुलय। पितुलक अतैगन् तबये। जि जितु इशे जिअओ इशे दै बबन् लन लैजुन्ग। सिसि कोरि <hesitation> दस्क <hesitation> बुसैलन्ग् बतनन् नन्गन्। नम्पए <hesitation> जिति इशे किनिऔ बरनन्ग्, बिफुरओ इशे बरयु <hesitation> मन्जिन् नन्गन्। भिफुरओ इशे मन्जिन् मन्जिन्, <hesitation> जुलक तबुल् ने प्रए अतैगन्। <hesitation> रुम्पुत्रओ थननप, धुलवल हबिज धतव, दस्त नन्ग् लैनुन्ग। म्बवे इशे नन्ग, बिफुर्को <hesitation> जि जि उगर्नव पन्थन्ग, दस्त, पतुलय।